कॉफी अर चा, यूं द्यूं मां बे मैं चा प्योण ज्यादा पसंद करोलु। येकि सबसे पलि बात या चि कि एक त सबसे पलि मैं छूं पहाड़ी। हम पहाड़ी लोगों ते चा कु स्वाद सबसे बढ़िया लगद। बढ़िया तपतपि चा व्हे कितलि मां बण्यीं, तेकु स्वादे अलग व्हंद। त चा तनि बि हम छ्वटा मां बे, बचपन मां बे हम परिवार मां ज्वो चि चाय कु बड़ु महत्व रे। हर टाइम सुबेर या शामौ ते, द्वी टाइमे हम चाय जरूर प्योंद छा। त स्वो स्वाद अभि तक म्येरा मुख मां चि लग्यूं। अगर आप कॉफी पर जाला आप मेते कॉफ्यू स्वाद बिल्कुल अच्छू नि लगद।